Mëdyabë ech dun nëne'ëm wynmañmetyë yë uk porque yë uk jue yë este në ko'o na'ak yë dun mya'ak abëkë'ëp ti'iba dun jadun a'ax dun myadatyë më a'ax dun pën jadun ya'ak abëka'am jadun a'ax dun yajnë'ixawayn we'en jë dun myakëmatyë we'en du'u kë'xë nei'ijp jyatkëy pues jotkëpy je uk jadun yë ech dun nëne'ëm mas este kuwi'ij.